Iyaa ngeenge ondelihaluka nee ndina kaume ile kahewa kange takongo ondina ngoo okukala ndeemupa omayele shelikwatelela kutya natango otakongo oilonga yoludi ili ngahelipi ngeenge otwa tala monena paife oilonga oili yapumba ndee omunhu ngenge owamono oilonga ouna okukala weikwata nawa ondina nee kaume kange ile kahewa kange takongo oilonga omayele aandina okukala ndeemupa oyaa kutya tete ohandi tale kutya okwe lilongela shike handi kala naye omutumba handi mupula kutya paife nee eshi tokongo oilonga pamwe okwe lilongela nande okulonga ofikola owa tala naana koludi loilonga ilipipo wahala owahala ashike oilong ei welilongela kofikola ile pamwe oto dulu okukala walonga oilonga yoludi keshe oyo ilipo shaashi onda didilika monena unene tuu ovana o- o- o ovanyasha ovo veli vamana oilonga yavo koiputudilo yelongo lopombada ina vahala okulonga oilonga keshe kutya nee pamwe okulonga nande omeefitola ile oku kwafela nande omomaumbo ile pamwe okuwapaleka nande ookuli shashi okudite kutya yee okuna odjapo ita dulu okukala alonga oilonga ei inelilongela omayele naa handimupe oyoo kutya oshinima shotete okuna okukala atala kutya mbela oshikondo shoilonga oshili naana ngahelipi ngee tashiya kokumona oilonga mbela opena eemito dihapu omunhu adule okukala amona oilonga ile opena eemito dafinana odo omunhu tadulu okukala ina mona oilonga Omayele nee aa handimupe oyaakutya ohandi mulombwele kutya owapumbwa oku kala walonga manga oilonga ei ilipo opo udule oku kala wamona omboloto yefiku keshe manga ngoo toteelele shoye osho welilongela tashiya omuwambo okwa popile kutya kokule ihakufikwa ongula shahala okutya ngeenge ouna eshi toningi monghalamwenyo yoye inopumbwa kutondoka weendelele ile uninge shike otweende nefimbo olo kalunga ekupa poo opena natango oshipopiwa mayele shinya haku tongiwa kutya okadila oha kayale noluhati limwe shahala okutya oto dulu okukala walonga oilonga oyo ilipo manga manga ngoo wateeelela oilonga yoye ei welilongela taifiki ndee natango okwa pumbwa okukala ondina natango okukala ndatala eembapila daye odo hatu tongo kutya ombaapila aayo taidulu okukala yeku monififa oilonga hano eembapila aado hadi yandjwa mexwata komuyandji woilonga kutya eembapila doye odili tuu pandodo ili nawa oweditula tuu melandulafano ngaashi dina okukala ame natango ondina okukala ndemupula kutya eshi neehoyi komapulaapulo oo honingi ile apa houmbaumba oilonga mbela ohoningi ngoo omapekaapeko utale kutya omapulo oludi lilipipo haapulwa opo ukale wamona oilonga ohokongo ngoo nande omapulo makulu toleendifapo ohodulu ngoo okukala wapula kutya ile pamwe ohokwatwa shaashi opena nande okuli omunhu umwe hakwatwa koumbada Eshi taka popya takaya nande okomapulaapulo ohatetwako ashike koumbada ndee tashi ke taka xulilwa mounyengwi ina nyamukula vali ngaashi ena okukala kwali anyamukula. ame oshiima shimwe natango handi mulombwele osheshi kutya ngee owekiihaluka wamona oilonga oilonga iha idanenwa nande nande ove todidilike kutya owaka longa ponele aapa wakalonga owayapo wakalonga inoyapo wakakonga ookaume shaashi miilonga natango ohamudulu okukala muna ookaume vawa noo kaume vai ove natango todidilike kutya ino pumbwa okukala wakuma oinima yovanhu wihanga moilonga ndee tonyodolapo toti ovanhu iteekumono ile itaaningi shike iilonga naifimanekwe tolongo pefimbo tofiki piilonga pefimbo todimbuka efimbo eli waufwa oku o- o- o- okudimbuka ndee natango omayele aahandimupe oyaakutya ngenge nee owelihaluka uli monghalo ei yokuhena oilonga ovanhu ohaveliyambe toi mo- mo- mo toyi moka monele yoilonga yonumbwa omo tokongo oilonga ndeetopula kutya aaye aame lyelye ondelilongela peni napeni mbela ota mudulu oku kwafelange omito yoku kala deliyamba nonande itandifutwa ndalongela mehangano leni opo ndikonge owino shaashi onda didilika kutya ngeenge monena kuna ounongo moilonga ile eshiivo lasha moilonga yonumba ota shikala shidjuu okukala wamona oilonga shaashi oto hange takupulwa kutya aaye omunhu nakale ena eshiivo leedula omulongo nambali Nakale ena eshiivo leedula nhano nakale ena eshiivo leedula dili nhatu mbela ove onga omunyasha ile kaume kange onga omunyasha tadi koshiputudilo shelongo lopombada ehena eshiivo owa owa owakonga ngoo neenande eemito doku liyamba ukalongele nande omehangano lonumba tolongelemo nande eemwedi dili nhatu ile eemwedi dili nhee ngeno ota shikuningile oshipu oku kala wamona oilonga shoo natango shafimana ohandimupe omayele kutya ino teelela ashike umone oilonga ayo wafiki ino teelela ashike ukale wadja mofikola nena ndee mongula otofikole wamona oilonga oyo welilongela ano oshiwa opo ukale tolongo oilonga eyi ilipo toka kwafela nande omofitola tokakomba nande okomaumbo ile tokaninga nande oshinya manga ngoo wateelela oku kala wamona oilonga eyi welilongela hano ondi udite kutya okwa pumbwa oku kala atula nawa melandulafano eembapila daye takala natango teliyambe apa tamono tamono eemito doku liyamba shaashi oshiima shimwe ndadidilika noxo natango natango ohandimupe omayele kutya nakale takongo oilonga shaashi oilonga ihaikongo omunhu keenhu ndee oyo haikakongwa oilonga ihaikongo omunhu hano oyo haikakongwa ame natango ohandimupe omayele kutya ino kala wateelela inokala wateelela omunhu teya pwoove tati onde kweetela oilonga fikama ndee tokakonga oilonga ndee tolongo oilonga eyi ilipo Ndee toningi tomono okamaliwa koye ile okafilinga koye oko tomono udule okulikwafa nako ove noxo natango tokala honingi omapekaapeko kutya ngeenge omapulo aa ondapulilwe epulo eli mbela epulo eeli ohalinyamukula ngahelipi noxo natango ngenge okuudite kutya pamwe opena omapulo amwe anyengwa okwaanyamukula onawa apule ovapulaapuli moshikando tashi landula kutya mbela epulo eli ohali nyamukula ngahelipi opo audle oku kal aamona oilonga hano onduudite kutya ngeenge o- o- o- o- okwaa ngeenge okwa kala taningi omapulaapulo ota shiikalele shipu opena nee natango shimwe natango ondina okukala ndemupa omayele kutya ngeenge okwe kelihaluka takongo oilonga tapapiti nande eedula dili mbali ile nhatu ile nhee ile nhano inamona oilonga inashi mutulifa omutwe kepepe akale alindimaneka omwenyo kutya ame ina ndimona oilonga ile ongeipi eshi ovanhu twashitwa otwafa ovanhu otwafa ominwe dokeenyala katufike pamwe yee kalunga keshe umwe eshi emushita emupa onghalamwenyo yaye nale yapwa manga emushita okushishi ashike nale kutya ohandi kashita ngadi ohandi kemupa onghalamwenyo ilingaha otaka pitila mwaashi naash ohandimutu omukumo kutya nonande ukale waenda omaa nonande ukale waenda omapulaapulo mahapu ndee inoshipondola ino tula omutwe kepepe shaashi efiku loye taliya shito efiku loye tali fiki shito Kala welineekela mukalunga koye ove tokala yoo natango hoilikana opo natango otadulu okukala ekukwafa ove udule okukala wamona oilonga handi mulombwele kutya ngee okwa kamona oilonga tafimaneke oilonga takala noku liyamba takala nokulonga natango oilonga ei ilipo manga ateelela oku kala amona oilonga hano oshinima shimwe ndapumbwa okukala ndemupa omayele muwo musho ohandi mulombwele kutya ohandi mulombwele kutya nafimaneke yoo ovayandji vaye voilonga ngeenge okwe kelihaluka amona oilonga shaashi oto dulu okukala wa wamona oilonga ndee inofimaneka efimbo ihoonde pefimbo ohoi kiilonga pefimbo ohoikiilonga shiheli pafimbo hano nasho ota shikeku etela natango udule okukala akanifa oilonga hano onghee ohandi yandje omayele kutya ngeenge otokongo oilonga owa pumbwa okukala natango omwiididimiki shaashi otodulu okukala natango wakonga oilonga opena ovanhu vahapu vakonga oilonga oule weedula nande odili nhano ndee tashuna vali kofikola ashike ekiilonge hsaashi ina mona oilonga moshinima eshi elilongela ndee opena ovanhu vahapu natango va va vamana eefikola davo ndee shaashi okuudite kutya ina mona oilonga ndee taka totapo nande ongeshefa yaye natango ohandi dulu okumupa omayele kutya manga wateelela tokongo oilonga oyo welilongela natango oto dulu okukala walonga oshilonga shimwe otodulu okukala una nande okangeshefa koye hake kweetelepo oyuuyemo Oto dulu okukala wapanda nande omunhu tashikweetelepo oyuuyemo otodulu okukala wamona waningaposha shimwe tashi dulu oku kweetelapo oyuuyemo hano otuna omikalo dihapu odo hatu dulu okukala twalongifa omanga aanyasha veli taakongo oilonga ile kaume kange ile kahewa kange eli takongo oilonga naashi shafimana unene osheshi kutya ina pumbwa outeka omukumo ina pumbwa okusholola ina pumbwa okulindimana ina pumbwa okutula omutwe kepepe akale tiipula kutya omolwashike ovanyasha vakwetu vamona oilonga ndee ame ina ndimona oilonga omolwashike aame mbela ita ndimono oilonga omolwashike kalunga itapenge oilonga ano okwa pumbwa okukala ena omukumo noku kala afikama keemadi daye ena eenghono aukililifa oshipala shaye nomutwe waye kutya oilonga ondina okwiikonga ondina okwiimona ita ndisholola nande ndi- ndi- ndipite moma momashongo efike peni ondina okukala ndafikama ndayukilila oshipala shange nomutima nomwenyo wange kutya oilonga ondina okwiikonga ondina okwiimona ondina okushikula omilandu odo dili mondjila ondina natango okweenda komahangano nomahangano handi twala eembapila dange opo ndidule okukala ndaifanwa ndiye komapulaapulo ame ndidule okukala ndamona oilonga oshinima shimwe vali natango shafimana ondina okumupa omayele kutya ngeenge otoyi komapulaapulo kendabala ukale weli wapaleka nawa ngee atupopi omunhu eliwapaleka itatuti omunhu Adjale afa omufuko tai kongeleka ndee ohatuti uli ponghatu oyo itodulu okukala waulikwa koshiwana kutya omunhu oo ota dulu okukala alongela mehangano lonhumba shaashi okwa yela kolutu nomidjalo daye odili nawa hono inoya komapulaapulo ndee otoyi ulimo weleetela onghenda otushishi kutya otokongo oilonga ile pawe ouli nande omoluhepo ndee o- o- o- owelixukata ito dulu nokuulikwa kutya otunapo omunhu ou ota dulu okukala alonga naashi una shiwapaleka tokala wawapala nawa eexwiki wedifula nawa ngeenge okaadona wedimanga nawa ile ngenge oumumati wakululwa nawa wadjala ohema yoye iwa ili nawa wiikangula ndee inodjla ohema yafa oshiima shadja mokanya kongobe otoyi komapulaapulo nena kapena ou tekukufapo eembaapila doye owapumbwa okukala wedi tula melandulafano naashi toyi komapulaapulo uudina wedilongekida nawa otoyi nado komapulaapulo ove otoyi natango wiilongekida shafimana unene oku kala welilongekidila omapulaapulo aa tokaningilwa okukala welilongekida eembapila doye natango naave owa pumbwa oku kala weelilongekida pamadilaadilo totula omadilaadilo oye ponele naashi toka pulwaapulwa ito kala wangwangwana ove itotula oinima mumwe shaashi luhapu ovanhu ovanhu ohaadopa komapulaapulo shashi omunhu ohakala angwangwana ohakala atila ohakala nango ina manguluka oku kala apula ile apula omupulaapuli kutya endululamo mepulo olo topula Fatulilenge epulalaapulo eli nghiluudite epulo eli nghiluudite mbela owahala okutya hano ohandimupe omayele akale ilongekida yoo nopamadilaadilo